Ya riolo ro mai, nakko laoi mattaro daging tau e, nanasu salai joloq, nappa napadecengi onrongna. Iye makkukkuang e, lebbi gampangni, apaq kani aseng kulukas. Aji puarani nasu salai, pattamani ko kulukas e. Maui dua uleng, maui tellu uleng, tetteq moi maqdasa daging mpa.